<noise> De nochi ocachi cuali giente puro, behxulotl, mestu, <noise> u cuanacameh noyihqui cuali giente o ino <hesitation> borregohten noyihqui tochivohua noyiqui cuali giente. <noise>